Mmuka maderahhum sare unahum lardu la tara <noise> ummuka maderahum sara lardura la tumnabe shdiy nnahem letazara funyatunhe madahum watumaa kadahayea dukkurah wasu sogun tadumay was dida fatuma saftun kada ngata mosaf tungu maaku dasi a saftun gani dane maku wato asaftun dasi atanna ferowaso lorusaye dagumohun yasumun msu suye hani hun muta buroyasoya munda go taya yeta nga burata goya soya wade ra go musiye meherragu musuye tumakara hum ngumri de lumtua numtum fula yadofu lahunun fulaa nte yabiyande azara num luha samansum lum haa kohofde num sha luha bunde lumham wasiha lum bambam dasi lem taha maha te kulme nikiya so saina su tuma ngasumha naga usala wanda uma tana lakul mara wanda miya saga mbuko mmata ga yakise alhamdulillah masha rugumta duk masha rahata hare suramta asuro masande kum saba seuro madumma tumaa tudun nalu Inasasee kani nata gumalu amkei taye isau madra lema koskro kuskutaninta kuskutaninta mulzansi ni mulkasini duniya rowa sura niga <noise> umsa nastana fal mdum fulara masha guntum dara mera gumo tarau germoo wanfioo mofsfin numan tallara gera ne skum kumaloo montiso nintochiwa ndadi monti innal oo sufan innal oo biya mofsaftin munfula goto sul numta lekol innaushe innalde inbuna umsura azare nakalla mbudu ziyage kaman ka lekol ladan kwera mbone antasa tekol nnage yaga saftun kandawara kiyara kwa katukka dume kazika kazina dasi kasiro kura fulara kane walla jokkor walla tab tab mtara naku fulaa kane wamma mbanne naluk mufularen damma damma lumta sara kiya sha ande dan karo den yifiwa kanna rawindo luwanada numto kula numto mbahe mzana wandokume numha manumtum kakulkutua kulku samakande mtugu kahaliya ndunmto nunsinum skum ludha nziye he numsa a nudkkuma nuha wande wansa gude natana fura shnsi gane ana guda yatu wabiya yatiwabiya turwabiya ladia